ai bi ni ŋ kaamaa, mɔ kakaka anda ŋ basa bɛɛ bee ŋ je, komu bɛɛ wɛɛ, ŋ kuŋ a fɔa ŋndɔ èhɛɛ, mɔ mɛɛ a basa mɛɛ kɛ bee ŋnye, a wa a ma ŋ bɛkɛ, ŋ bɛkɛ, ŋ bɛkɛ. Kɛ mɔ lɔndɔ́ a basa bee ŋnye julɔfɔ, mbee nyinaã ko bhii ya, leŋ mɛnu a basa mɛnu bee ŋnye, ŋ bɛ wi kaŋ bɔɔ, mɔ wa taa ŋnda kaɓ bhii. Mu táa, ma mɔomɔɔ sɔ nu, amu leŋ mɛnu a ndiamɔjáa loŋ ŋ lɔ. Kaŋ bhii ŋ bɛ wi nu wola lɔ, leŋ bhii a wa ŋ bɔ ni kaŋ mɛnu bɛimaã, banda bhii ŋma dukɔɔ bɛɛ sɔ, nigba ŋma táa dukɔɔ. Banda mu ŋ leŋmɛsɛ jaaɔ, mbɛ wi tonaa musu mu baa, a tae ŋnda ni dukɔɔ, anda taae mu la kaŋ mu muĩ ti lɔɔ nu wa, mu leŋmesɛ mu bee táana kaŋgookaŋ. Hiŋi mu táa, téefèla, sakpa wa mana nu, tée sakpa bhii a bee ani jɛɛ mu la lɔɔ. Ŋbɛɛ ŋ kunda lɔɔ wakɔɔ mɛɛ wa, ŋma dukɔ sɔ. Hiŋi pɛɛ ŋ táa dukɔɔ, mbɛ táana nu jɔwa tina? Ŋma mɔoomɔɔ sɔ. Mua mɔ nu bɛ tona wi dukɔɔ, kɛ ŋ maa sɔ wi anu bɛ tona kaŋmu. Amu leŋ bhii, leŋ musuma bhii, mufɛlaa mu tia ndiamɔɔ ko. Leŋ bhii a kɔɔyae bee ya wi ŋnda po; poŋ poŋ, kɛ ana ko liya wakɛ ni. Aa ŋ bi lɔɔ a nyɔmɔ leŋ wa. Ŋpɛɛ mbɛ lɔɔ ni sɔɔ a fɛ, a bee kɛ, mbɛ bee nu, a bee kɛ mbɛ beenu. mu toa- ŋ toa sɔɔ a fɛ amu a bɛ wi nana dukɔɔ, banda mu a bɛ nana dukɔɔ, amu aa fɔ ŋ nye a lɔ, mbɛ táana wa i ya. A ma ŋ to nu oo, ŋma táa nu a wa tina, kɛ leŋ bhii a wa ŋ bɔ ni kaŋ mɛnu, a naa ni ŋ nda dukɔɔ, pɛŋ ŋ toa ŋna mɔɛ nu fɛɛya. Zii a naa ŋnda, a táa ŋnda a jákuuwɔ aa mɔɛ nu tina, ŋ bɛ wi tonaa nu wa aa mɔɛ bhii nunu tina. Ŋbɛ wi ronaa aa mɔ bhii nuu tina wa, a toaɔ wati lɔndɔ́ mu fɛlaa mu bɛ wi beena mu bɛ táana kaŋ bɔɔ, kɛ ŋna ŋ ba nyɔmɔ musumaa fɛɛ, ŋna ŋ ba nyɔmɔ musumaa fɛɛ wɛɛ Amu a ŋ tusaa alɔ i naa mbee mana niyɛ amu ŋndɔ ooh! Ŋ bɔ mɛɛ wa naa anda. amu ŋ táa a baika sa ŋ bɔɛ la. A lɔ mu aa fɔ ŋye a lɔ, ooh i nyɔmɔɛ bɛ tonaa jimika road, mbɛ táa i ya nu, amu mu táa, a táai mɛ nu jia, ko ma ai tia taana nu. núu v0a mu wi mu bɛ tona nu disipilee kiyapiɛ lɔ amua táa mu táa mu fɛlaleŋ bhii naa feŋɛ nu paiki na. Ŋna fɛŋ nu sɛɛma, ŋ ba nyɔmɔɛ táa nu ŋnda ŋ nyɔmɔ kaimaa tina. So, ko bhii kɛ leŋ mɛnu aa ma, ŋnye julɔfɔ a bee nyina aa kowa, hiŋi wi a wa maa, niyɛ banda bɔo woi mbɛ toa wola mɛɛ nu lɔ wa bɛimaa ŋma kiyaa bɛe sɔ komu ŋbɛ na dukɔɔ kiya, ŋma kiyaa bɛɛ sɔ komu mbɛ jɛɛ wakɔɔ mɛɛ, ŋ bɛ wi lɔɔ kaŋ mɛnu ŋma kiya oo kiya sɔ. Kiya mu bɛɛ ŋ beeya a la, ŋma kiya bhii sɔ, mbɛ bɔ nu mbɛ na ŋna mɔɛ nu tina ŋma kiya bhii sɔ. ŋna mɔomɔɔ bee wi nu kaŋ bhii, aa ŋ kuma fɛɛ wakɛ yɔ a nyɔmɔ leŋ, a ŋ biya wakɛ bɛɛna yɔ mu fɛlaa mu bɔa ba lɔndɔ́, fa lɔndɔ́ buɔ wa. Juɔfɔ kiimu a bɛ. ai bi taai mɛnu ma, ŋma leŋ bhii fɛɛ lɔ. Kiimu pɛɛ a bɛ ŋma a fɛɛ wɛ, kɛ a bɛnajaa mu wae ma ŋ nye juɔfɔ ŋbee nyinaa bɛɛnajaa bhii ya. Bɛɛnajaa bhii a bɛ lɔɔ ŋ kuŋndɔ kiiiyɛɔ, kambá lɔɔ wayaa baowa a bɛɛnajaa nu wae na ŋnye. Kambá lɔɔ wayaa baowa bɛɛnajaa bhii la kowa kɛ ŋbee nyinaajuɔfɔ bɛɛnajaa bhii la, aa ma ŋnye.